Ny vorona kosa aloha tena maresaka be mihitsy e, misiotsioka, mihirahira. Ireny feom-borona rehetra henontsika ireny an, firesahana amin’izareo samy izareo daholo ireny fa tsisy hoe miantso olombelona na ohatra izany. Dia rehefa mifindra monina ry zareo dia misy vorona anakiray mitarika dia manaraka an’iny daholo ny ambiny. Mahafinaritra be mihitsy.